في الرحلة نتصور أني نفضل يكون ليلة في أوتيل على أنها تكون في الطبيعة الخلابة نحبش التخيم نخاف من الحشرات يعني كل نهار نتصور أنه نحب نكون في غابة في بسطة منظر طبيعي في بصيفة عامة عطلة مش نسترخي فيها فضل أنه يكون في أوتيل الفخم أما في مكان خاص معناته مش مبعيد على الاكتظاظ.